Zah mo zany tsy mahay ny fomba fanaovana smoothie fa ny hitako eny amin'ilay mpivarotra anazy reny fotsiny ah <hesitation> tetehany zareo ilay voankazo ah de arotsaky zareo anaty mixer ah de alainy zareo ny ronono ah de akambana ao, ampiana siramamy de alefa ny mixer de vita, mivoaka avy any ilay izy ranon-javatra tsy hay tsara iny ny lokony de smoothie.